تصور کٔرِو، مےٚ چھُ پانہٕ أکِس سیل ناوِ پٮ۪ٹھ سمندرٕ پار کرنٕچ ضروٗرت۔ بہٕ چھُس/چھَس تیٲری کران، بہٕ نِنہٕ کٲفی کھٮ۪ن تہٕ چیٚنہٕ۔ سمندرٕ پار کرنہٕ خٲطرٕ چھِ مےٚ پننہِ حفاظتہٕ خٲطرٕ سیفٹی جیکٹٕچ ضروٗرت۔